منشار deagda emani ken gon koiye ga ken mutina. Fayi منشار log shogoli, geli tanga منشار log alei taron fa Sigir ka kaye kani taron fa Angaray ka kaye kan. Ten firgae ka fa ken ali, خشب a douma in koiye ga douma منشار fa keki. Wida منشار kodud tologo eska yani. Uley tan log doumi fa goni keki. Taron ghasieben julle dawe en, umboo ka keki nan ga firgikani, Eid echai tadan fa kir shogoli wer wer ka in منشار fa douma eazbinah Inak man nak inak man nak wida in log fa. Koiye tou fa gakir dange, eska goni ten firgeka fa ken alina. Balikie ya ekani Sigire koduda ekan ten firgeka fa ken ali.